آخر مغامره أنا درتها في حياتي، شوف هادي ليها ربي وحد السمانه هكذاك، رحنا لجبال الهيمالايا، آ خويا طلعنا ثما بالحبال درنا حبال وطلعنا، وصلنا للسحاب، اللي وصلنا للسحاب ثما ضربناه السحاب، دورة ثما، آ سيدي وجينا هابطين مع الجبل هكذاك نزحلقو، بشوي بشوي لقينا وحد المعزات حلبناهم آ سيدي، شربنا الحليب ومن بعد ردفنا مول المعزات هربنا نجرو.